Aŋ lǝ̌ kpǝŋ rǝ sa wǝǝ, apɔŋmwɛɛrɩpǝ yée ri pǝ ŋpǝ wǝ́ yǝ fǝ le ŋ ri esiyǝ oturu yǝ ŋ nya nyarɨpirǝ pǝ ponu ŋpaŋpa. Wǝ́ mǝŋ ǝmɨmǝ azimi sa pɨ la pa ya pɨ lɛ́e yee pɨ ŋ koonu lǝ̌ rǝkɨsa wǝǝ, ya yée ri pǝ ya yáa nyɩŋ pǝ loo lóo poŋ mɨ lǝ̌ mɨŋkɨsa mɨŋkǝ́ gakarǝwe pǝ ka ŋ tɛŋ ekini. apɔŋpǝ pǝ kpii pɨ lóo pwo azimi pɨ rirǝ tuceeceewǝ rɛ pǝ koonu nyi. Wǝ́ apɔŋmwɛɛrɩpǝ kǝ́ wǝ́ ye yee mǝ pǝ enirɛɛ yǝ fɨ le ŋ yee wʊtutɛɛkpǝ ke lǝ ŋ fɨ le ŋ yee tʊwɛ le ŋ wiiri lǎ wɛlɛŋrǝ. Enirɛɛ ke ye yee oyupǝ mɨ pɨ Kɨto pǝ ri rǝ apɔŋpǝ rɛ sɩsiɛrɩ. Azimiye pǝ la pa ya pɨ lóó ku lǝ ya yée ri wǝǝ pǝ lǝǝ tɨ pɨ ri apɔŋceeceepǝ rɛ sɩsiɛrɩ mɨŋkɨsa. Ǝŋ ŋ wǝ wǝ́ ŋ́ nǝ pɨ ŋ́ tii nɨ.